احب اعيش في بيت على الشجرة لان بيوفر لي تجربة قريبة من الطبيعة لانه من صغري احب الطبيعة، ويكون عندي مظرة رائع بين الاشجار، وكمان اعيش في شجرة بيكون في اجواء هادئة ومريحة بينما المركب ممتع لكن انا العيش في شجرة يخليني اشعر بالاتصال مع الطبيعة بشكل افضل والهدوء.